Lo lana gona lo gun lo nu kalapang noni sotot ina etok ani gi kalapang sang sigi akalkalum lo lana tanginton malagun lo nuk sinuk nuk kalai minang a sotol manot tanon wiak a wili lo lana siva so to kain vivi la ga sang so to kain paspasa lan tana nun o manuat tura gi lak lana patum ina nok noni sotot nok etok ani o nuk sinuk kul pasi nok etokani vi lai nu sinuk lo lana siva tangintol ro lo lana siva kalapang lasenge a kalkalum kaila lana siva akamus ri kalume kalai manus no so to kain ano lo alana siva kamtangintol ga soso erek sinuk lamana gun eri ga tok gari sotot lana kam tangintol no ga pasal osege e lo lana kalume ane alu we gi sigi kam vivilai la gun erik lisine etok aka kalit sinang alek lo narik mas pausigi soto manok non rik sinung ina etok kari lo lana komuniti lo lana lotu e lo lana siva akamus e non ikmas nangas lo pausege sotot non ri sinuk ekusani o pil kane usege a sinuk ro lo lana siva a kamus.